الديب هو لانيمال بريفري تاعي علاش نبغيه باسكو عنده واحد الكاراتير دو فيارتي عنده واحد الكاراتير دانتيليجونس لي ماتلقاهش في حيوانات وحدوخرين مام ليارشي يحترمها دونك الديب هو لانيمال بريفري تاعي